Ñy fomba ataony ñy sangorità moa. lafa i ihina ihinam-biby: -Mampiasa lela lav'ey ,ro malefaky. mahay mañara-maso koa ñy biby ho samboriny. manahaky anizay koa ñy fahaizany malakilaky ñy fisamborany azy.